Sa nelek ku u nyaai kapa u nendo lako dimangkoi waktu ku kimaweng nam banua nitu memang agak sio rimean u nepa u nipat tudu tudu ni tua yo sa kumaweng nitu sa budaya adat minahasa memang termasuk sio yo ketare sia ikadi waw se si ina wo ama ni meka wowene wo ina wo ama ni meka tuama yo nitu ung kami semange se ina wo ama ne meka tuama mange iki wale ni ina wu ama ni meka wowene ikadiwa wowensia yon tempo pa kunuten saia i soo paengkaan wia mbuuk wai pa ipa angkat pendon sya mio tang kendati nitu memang nanu mo ne tua sera se wineti ne tua winutua ne wowene kapa ni tua ne netu ama Sasera mendo pa ada noange se tua moi yai sema sema atoran mulaimu mulai mangemo dumi wawein sera akat sera mangeku mawit ngarani tu mangedi wawe si wawene tan nitu biasanya nanai sadui suma si mange lako si tumba lene weidan wewene akat tu sera kumaweng yong kumaweng ti sa sera sema dou an ung bale nera wadi moe sera na nambale ne we idan wowene wo sera a noe wia waedan tua ma wo kapa nitu waedan tuama wadi lako si wae si tuama ti ki waedan wowene yun tepue tyroro tu tan sera mu se nenaan si perwakilan si witu keluargga pemalean ne waidan wowene si mange lako dumomput we si sadui suma weidan tuama wo sia munte pe wea rorombale sasia ni mo yunto pe wei si bere broit wo si brene si brene gom sia ma wia ma yanam pepenet sia mentek um pepenet wuka nera tan si weidan wowene wia roro yondol dera mo lako sia Wo tuang ka tena mong kerudung natiwotu isya su nena mo ange tu tunte sta nitun tan dana sera mine moali mo tan tanu nitu nitu sera mangemo ti gumereja hawela ko ku tu gereja sio rimean un sesinaung ni pendeta tan waya nitu susut ipa kawuri we se tuan weidan wawene kapa nitu a ni weidan tuama nu sera se perlu mo wewela kom petua wajangan wein sera pendon sera kendis lako ulala nera akat sera ika wure ure akat sera nena rinte akat sera kumaweng ngo serinte nera teintu kan nse weidan wowene wo se weidan tuama ma leo leo san pendon aka dange u sesera me nonaan no rinte sera mia leo leo san sima mosan wos pa mosana n teintu kan wo si si wowene mine moali mo ka wuna teintu kan si tuama wo mine moali mo kua kawuna